Gitara ndraiky, raha <hesitation> misy vodiny be zay dia misy lôhany mahelihely ma eo amin'ny raha akeo misy tadiny. Izy vakeo misy notes. Isontisontomigny amina tondro zay i tadiny io dia mi-kling kling kling dia magnamia feo arakaraka hira tianao tendrena aminazy.